د سپورټونو نومونه لکه فوټبال، باسکټبال، بیسبال، تینس، ګلف، امریکایی فوټبال، والیبال، لامبو وهل، هاکی، رګبي، کرکټ، جمناسټیک، سایکلنګ، سوک وهنه، کشتي، <hesitation> د میز ټینس، بدمنټن.